Manahaky anizao koa roahy ñy tohitohiny ñy rehadrehaky mañaraky toy e: <shushes> -"Hitako lahy fa la samby masiaky nareo roe <shushes> ,nisy raha tsy nety ñy tao ,aminy ñy fifandraisanareo ,misy fahadisoam-panantenà aminy ñy hadisoa nataony ñy raiky, na zay aza ,tokony <shushes> hifampiresaky nareo ,hifandreny aminy ñy raha tsy mety zay."